الغرض من فرشة الأسنان بنتسوك بيها ، عشان ريحة الفم ريحة الخشم تكون نضيفه ما تكون عفنه والأسنان تكون نضيفه ومافيها تسوس و ما فيها مواد جيرية وما فيها اي حاجه